Ne nu si ame fifidzĩ fia le fiya kpo, ye ne wo me kpɔ kɔŋdzi ɖekpokpo, ne enua dzo le wɔ ʋu treɖiɖi via kpoa, mì dzina akɔɖu ke wo tso vɔ, mì dzina ye be dɔme pɔtɔ pɔtɔ ma, ein ne mì va yi dzi via, tsɔ va tutu abia be ŋkume via keŋkeŋ kpoa, etsona ʋua, ne me kpɔ ya o, sie fetri ke mì ɖuna ma, ye kpɔe le afiɖe etsɔ alɔgbɔ na wò kpoa, etoe toe kpoa, ya wɔ ade kplɔ, kplɔ, kplɔ ma kpoa, ya hɛ keŋ akɔ tsɔ ŋke si fike tutu nua si kpoa, ya tsɔ avɔ ɖe kɔmɔe ɖe ablaɛ te ɖe eŋti kpoa anya be eʋua etso vɔɛ ma. Eyi ŋkeke ametɔ̃ ce yatui, ne etui kpoa ele sie leke, wo dona tetanos nene, abia be ŋkume keŋkeŋ dzina hi ɖe, ekuna ɖe eme, ye tɔ alɔvi, amea ŋgba ya nɔ se veve o. Vɔa anya be abi le huma ne ye ya vɔa ŋgba dza se veve o. Mì wɔna mɔwo, tsɔ lenae danaɖi ce na nɔnɔme nyuitɔa nu. Wò ŋtɔ ashiwò ebe ya trɔ yi kɔ̃ŋdzia, ya va yi kɔ̃ŋdzi teƒe dzidzia ya va yi. Vɔ emɔwo ya la kpe ɖe ŋtiwo le trolo trolo me ye. Aɖa vu wò da ɖɛ ye ŋɖekpe ma dzɔ o. Ne dzo ya, si be dzo ye fia wòa Mì dzina fi ke tɔ ɖe alo tsileƒe be ke fafa, ein, ava yi kĩ, axɔ va tsɔ̃ fima na mea, ne wɔ zã ɖea, ya gba ɖe ema ɖa ɖa agba va yi kã, xɔ tsɔe, agba kĩ axɔ tsɔ̃e kaka kpoa, eɖiɖina, enɔna ɖe zozoa to le fike dzoa fiɔ̃a, edɔ̃na zozoa le eme kaka kpoa, ŋgba va gbãna shã, shã, shã o. Oh ne mì sugbɔ la fia vɔ ye etɔ fafa alɔ tsileƒe be numɔwo mele mia gbɔ o kpoa, mia me kpata mianɔ tu tã kɔ ɖe ŋti na amea, fike nua fiɔ̃a, mianɔ tu mìabe nu me be tãwo anɔ kɔ ɖa ŋti kakaka kpoa, efɔna, zozoa na mea kpoa ye tsã ŋgba ɖona o. Ce ne pate tsɔ mia gbɔa, pate ke mì tsɔ klɔna numea, ne tsɔ mia, gbɔa, mia gba tsɔ ye tsã, aha tre ɖe dzi kaka ava yi, ye tsã gba ɖe nɛ. Emɔwo ke menya, woawo mɔwo